Karazan-draha magnitra haiko ndraiky ai: <hesitation> vôalohany ai: ranomagnitry, de <hesitation> raha koa o le épices regny karaha poivre zao ô, de misy koa sakaitany, persil, <hesitation> céleri, kôtomila, rômarin, de <hesitation> folera regny koa indraiky misy leha magnitry, <hesitation> rose zao koa <hesitation> misy magnitry, de <hesitation> lavany zao a, jirôfo, kaneligny, de <hesitation> veromagnitry.